المطبخ الحبشي يمكن يكون من أكتر المطابخ المحافظة على أكلها من زمن بعيد شديد يمكن يكون من آلاف السنين ومشهور بأنه أكلهم حار وبيستخدموا الشطة كتير وطبعا عندهم نوع من الكسرة اسمها الأنجيرة بيأكلوا بيها كل انوع طبايخم ومن أشهرها الزغني